Kito ne kararan eng' sopeet ap chii, ko iriip kiakiik, ne riip kiakiik ikeere kiakiik ko tesetai isuut kochang'itu konyie piiy, ko akot mutai kaiyo ko muuch iaalde si netee lakok ap sukul, inetee iie ng'o ketinye tuum ieeny, ieng'chi toeek, oiilu cheko, iaalde cheko cha kang'et, ko koniin rapinik, kora koisich lakook, ko ne siich lakok ineet lakok kuuk, na ka kotar sukul kotaretin eng' kasishek alak cho kwe me muchi tuun ke eetu,